A fatan'ny vitsiky mamboàtra làlagna z- izy kôa aminay agny natao misy atao hoe vitsiky kôlasy zay de vitsiky kôlasy zany mana làlagna araiky igny le andianana araiky voalohany igny de mitariky igny, le raiky kaofa mivily araiky amin'igny de ma- le afarany igny direkta magnaraka.